Takaba wụdẹị na tanẹị sịlpị ka wụdọ waamu wok kụlọk wọk wọkẹ nam mọ wọkụn na nẹm ụkam gị ɗọbị waam gị ɗọbị ɗụka am gị dụkụkẹ kam saụ ka yayaụ kanụm ɗọm kan bịkọl waam mịnị sọyị ka bịkọl waam mọ ɗanyị ka pụgẹn pụgjị sụm mụn ka tụgụn ɗụl kụṇọ nẹm mọ sabụd waam baan sọọjị nẹm nta wụdẹị ngị taan sịlịpị waamọ wọk- wọkẹ sịlịp.